La Spagna al e 'na bastansa vizin a nui auti cume cultüra, a sun sempre stait molto ëmpegnà ën la müzica, a i sun le coride, al an d'bei müzei e d'bele cità d'art d'roba dël milasetsent, milaösent e anche cuaicoza prima e al e famus co për le spiage